Tsy misy, ray roe telo efatsy dimy tsiota, fito valo sivy folo, folo raik'amby folo roamby folo telo amby folo efats'amby, folo limy amby, folo eniñ'amby, folo fito ambe, folo valo ambe, folo sivy ambe, roapolo, roapolo raik'ambe, roapolo roamby, roapolo telo ambe, roapolo efats'ambe, roapolo dimy ambe, roapolo eniñ'ambe, roapolo fito ambe, roapolo valo ambe, telopolo; telopolo raik'ambe, telopolo roambe, telo.